wontun dhub won akhanathun yaani won ghamachu ghamadhee hinkhabne inamaa Mal innii akhan khabathu stress gudhio khabu shida ghudio kasjiru dhikii naff isaaa kasjirtu abakhun gamachu hinkhabuu inamthi kosee inamath abarre onnith issa thakha hirdhikine won inamaa sunn thochee dhub won akhanathan dhagariftii ghudhethe yaani wontun won dhansamuu Ghar isaa inin ghamachu onnirah hkhabu